Mba nta abone ntem abon-e-nyen nguń ńyi mfa ngún achibe ébi eji ébu nkumi na ntem tik n̄ta ye eti nshira ntem mme se ntem menghe nnon ojena eji a because nkún achibe nkún oyuá ane nnon eri āno kpe okpi jen kpe okpi jen menghe eruk ojena na nji because nnon n̄gun̄ nyi achibe ngún nyi ane chak akpó menghe n̄shi amán nshi ńyi ebek cocoa amań and ashe amire abegha cocoa adi wud nnon eri āno eji oki kpi obo-e-etum nshira abon agúnghe mme se kpi wun a etum kpi wun obo-e-etum ȯro fon óbo-e-etum kpe nnon ńshi amań ńyi ábe a cocoa oki use a oki kún óbo-etum óba edi nna eti ejame nji ntak kpe kpe bagha mmone ngun̄ghe na mmone nsob nyo mmkpughe na me. Nchira ábo mme se kpi wún obo-etum echi a because nkún achibe njum nji tad etum nji okpi-a-ánor na eki yaná edi edim na abón ába etum nji okpi anor na eki yanā okpe oju etum nji okpi anor na eki yanā ofon abon̄ ágbughe etum nji okpi ano na eki yima kpe abon ama aki ji oseng ajak oseng oka gha ágbugha emȯ yengha a so atem-abone-nyen na nnon ngun areh na nji mkpi nji ntak abo éti <hesitation> mme se biri ágbughe mma ofón ànor mfa-mfa ōyine nshi fań nam nshi ānyi āfo eyenghe nne ngūn oki di odi mań mań mfa-mfa ochibe se ochibe orenghe oyenghe ken oka yenghe eyenghe keb ejum nji oyima so that edu afo weh erong okpin nyen ekpin na nji mkpi ano nji ntāk ábo eti.